ପ୍ରାଣି ସାଶାନ କରିବା ନିତ୍ତିକ ଅଥା ଦୁରୁଷ୍ଟିକନ ଵର ପପୁନା ଏବଂ। <hesitation> ଵିବାଦ ସ୍ଵଦ <hesitation> ଅତ୍କିକାରେ। ଥାଈ ଜାଉଂ ଥେରେ ଆରା ଉପକୁରତୀ ଏବଂ ଵିବାଦ ସରିଥା ସଂପରକିତା। ଦଲିଲ ସହ ତୁଲନା କରା ଜାଈଶୀ ଜହାରୋ ସାଧରାନୋ ତୋ ସାଧୁନାର। ଅଭଵ ପରିଵେଶ ଉପର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଭଵେଶ୍ଚତ ପିଲା ମନେ ଓ ସଂଭାପ୍ଯୋ। ବହିତ ଜିବନୋ ଜିବନ ଜନ୍ତୋ ସୋହିଗା ନିର୍ଵତୋ ଦାଈତ ପୋ ଅଂତରଵତା।